Eƒe wetri gbãtɔ, mí dona ɖe eme. Né o ɖu ƒea, bé wétri gbãtɔa, mi ɖina demè. Ƒe wétri amvea, mí dzena agblé ɖɔ lé emɛ. Mi tɔna agblédɔwo dzi baɖɛbaɖɛbaɖɛbaɖɛ. Eƒe wétri amétɔ̃a, mi dzrana agbléme ɖo. Mi tɔna dzo nu. Mi dzrana nu ɖo. Ƒe wétri ametɔ̃ ma méa, mi dzrana aglé ɖo. Né tsi dza kaba, étsi me dzana kabao le wétri metɔ̃ ma meo. Mi nɔna ŋugbe draɖo, anɔ agbledɔ wɔ lé gaƒoƒo mame. Né dzé ƒéɖu wétri amenè kpoa, étsi la gbõ dzana. Mi Ĉna agblénuku. Mi tɔna agblénuku ĈĈ. Mi ċ agblénuku le wétri amenè méa, mi va dze ƒe wétri amatɔ̃a méa, mi tɔna enu ċċ. Etsi nɔna dza. Mi mi nɔna ċnu kakakakaka kpoa, Ď wétri amadĩa, mi tɔna nu gagã. Mi gana agbléme nu. A nɔ shi dékuwo, anɔ ganuwo le mia gbɔ. Edé nɔna ɖi, mi nɔna dagble edé nɔna ɖi, mi nɔna shi dé tsã kakaka, ƒe wétri omadĩ méa, ebli wɔna nɛ mi. Ebli tɔna wɔwɔ le ƒeɖu wétri omadĩ nu. ƒéɖu wétri omadĩmema, mi nɔna agblé nuku nyɔnyɔ vavã bé gameawo ɖo. Ebli nɔna va, ama nɔna va, enuwo nɔna va kakakaka, ƒéɖu wétri omãdrè koa, mi tɔna blia ɖeɖe. Mi gba tɔna blia ɖeɖe kakakakakaka a tsɔ ƒotè le ƒeɖu wétri amaadrɛ ma me. Ƒéɖu wétri amenyi méa, mi gba tɔna agble dedede. Mi gba ŋlɔna bli hatsiawo, gba tɔ tɔna agbledede lé ƒéɖu wétri amenyi me. Ƒéɖu wétri amenyi me kpoa, étsi tɔna dzadza. Mi gba tɔna agblénuku ċ, ebliku ċċ. Bliku ċċ. Mi gba ċna bli. Eƒe ɖu wétri amashiɖekɛ me, ƒéɖu wétri amashiɖekɛ méa, mi gba ċna bli. Mi Ĉna bli leme kakakakaka va yina, gba tɔna nu gagã le wétri amashiɖekɛ mame kakaka, wétri mewo me kpoa, ebli gba tɔna wɔwɔ. E gba tɔna, nukuawo gba tɔna nyonyo. kakakakaka ne egba ɖo wétri amewó, ƒéɖu wétri amewo me kpoa, ebli wɔ; mi tɔna ɖeɖe. Mi gba gogona ƒea ke. Mi ga gogona fea vɔ yema. Me siame ɖéna bli. Awɔ kpokploku awɔ, kakaka mi dzé weɖekɛ me ɖeke kpoa mi tɔna, mi gba tɔna blia ɖeɖe. A va wɔ kpokploku a sia, a va wɔ nuwò kaka kpoa, ƒe wétri omewiɖekɛ mame kpoa, mi ɖuna ƒe. Mi tɔna ƒeɖuɖu be nuwooo dzi kekeke. a ɖe bli. a da ma, awɔ nuku nuku vovovvo a ɖu kpoa. a dzé ƒe wétri mewive me pɛpɛpɛ kpoa, mi ɖuna ƒe ku mia be agblénuku, ku mia be agblénukuwo kpoa, mi gba trɔva Ď ɖeka pɛpɛa me yé wã.